Omuntu naahindura aha mbeera zeeye, yaaheza kubana nk'esente. Ahabw'okuba waabona sente, noohindura aha ndya, ohindura aha njwara, ohindura n'ahambyama, omuntu agira amagara marungi, waamubugana, aho oreebe kwahindukire.